ஒரு கொதி நிலைக்கு கொண்டு வந்து, இறுக்கமாக மூடி, வெப்பத்தை குறைத்து, அவை மென்மையாகும் வரை இளங்கொதிவாக்கவும். முழு பருப்புக்கு, சமையல் நேரம் பொதுவாக நிமிடங்கள் ஆகும். பிளவுபட்ட சிவப்பு பருப்புகளுக்கு, சமையல் நேரம் பொதுவாக நிமிடங்கள் மட்டுமே. சமைத்த பிறகு உப்பு சேர்த்து தாளிக்க வேண்டும் - முன்பு உப்பு சேர்த்தால், பருப்பு கடினமாகிவிடும்.